أكيد بفظل فقدان مفاتيجى بدل من هاتفي المحمول، السبب هو أن فجدان المفاتيح يمكن يكون مزعج لكن هذا ما يكون أكثر سهولة في الحل، يمكنك دائمًا استبدال المفاتيح أو فتح الأبواب بطرج أخرى مثل إستدعاء شخص لمساعدتك أو إستخدام طرج بديلة للوصول إلى منزلك، أما الهاتف المحمول هو جزء أساسى من حياتنا اليومية، حيث يحتوي على الكثير من المعلومات المهمة.